jadi kangano to ojomo nege bira de gauku ma gauku menege e gauku wa renosi aje wa tiodo wa tiodoka aje wo kia wakana ma rampa rica bawang tamate wa tebinoka aje wa tutuku setela wa tutuku wosi wosi noa bosokuku aje wosi kia wosi malai madei ma rampa aje sokomanege oka wosi noa ma gauku wa garu sampe i layu. <laughs>